اكيد اتمنى يكون عندي عشرين اخ. يعني ايش السعادة اللي بكون فيها? اكون يكون لي السند. يكون عندي اخوان اتونس بهم. اخرج معاهم اعيش معاهم. اعيش الوناسة اعيش احزاني وافراحي وظروفي كلها مع اخواني. ما احس بالوحدة اللي انا حاسة فيها الحين.